Ny biby tegna anisan'ny atahôrako dia, voalohany ny bibilava satria, ny bibilava tsy manana hoditra mitovy ny an'olona aloha zay ny atahorako azy, satria izy karaha na izy mikasika amin'ny ainanahy foana ohatra hoe: asa ataoko; mampaharikoriko za zany izy malamadamatra, tsy mitôvy amin'ny biby sasany.